जेब्रा और घोडा दुने चरटङ्गा होनबारे जानबर हएँ । खास करके जेब्रा जङ्गली जानबर हए त घोडा घरपालुवा जानबर हए । घोडा शौखसे घरमे पालत हएँ और बेहेमे बैठके खुब घुँमत फिरत हएँ । घोडा दौरत फिर हए । विदेशमे जेब्राके फिर घरमे पालत हएँ । कदके हिसाबमे घोडा और जेब्रा एकए बराबर होत हएँ । जेब्राको रङ्ग सेतोमे कारो पठ्ठा कबरा होत हएँ पर घोडा सेते, कारे, लल्हएँ और खैरे एकए रङके काबरा नाएँ होत हएँ ।